Eka, tena mendrika azy aloha le alafosany satria fikarakara an'io <hesitation> biologique io koa ane somaro manahira. Mba- bakeo sady mandany fotoa pa- laha par rapport am'le gnazy chimique.